Emi hula mawndu ladde, emi hula zakiiru, emi hula yaare, emi hula mboodi, emi hula mbalku, emi hula daamisaaru pat, emi hula ɗi e ɗi kulni.